जू द्वि पया साइकिल वंदी वेगा मुख्य भाग सबसे पैली त फ्रेम वेगी दूसरू वेगी पया तिसरू ची हैंडील बार चौथु ची सीट पाँचवी ब्रेक और छटी चैन जब हम पेडिल करदा त जू चैन ची ऊ पया त घूमोंदी ची और जू हैंडिल बार वंदु ऊ साइकिल त दिशा द्यौंणा ले वंदु और ब्रेक से हम साइकिल त रर्वॉक सकदा।